Ami mbikambura kutja orusuvero kotjimariva oombutiro yourunde otjomundu ngumbikambura kutja orusuvero kotjimariva oombutiro yourunde mbikambura kutja otjimariva katjiranda katjiranda ouwa poo katjiranda okurimuna nawa momwinyo tjaamba ami mbekurisiwa omukaendu omukuendata ya nandu ya tjikutirua aruhe aatja okokuwa okurya oukukutiro wozomboroto mondjiwo yorusuvero pendje nokurya ozondura mondjiwo yomapindi okutja ovina mbi tjinene ovanatje imbo ovatiti mba otjivemuna kutja aahaa kutja ami mbihupe meso kukara nepanga andae morusuvero nguno vimariva mbiakatikira pehi okutja nao ove omundu ko korusuvero ndo weya nozondando ndeherizo weere mena rovimariva vyo mundu ngo okutja pona mbo kanapekara norusuvero posia ove tjiweya mena rokutjavi omundu ngwi uno ngaro ndjikutjatera omundu ngwi wekurisiwa nawa otjomwatje wovandu tjaso kukurisiwa mutu konoo paha ovingi momundu opumbimwina kutjavi mutu orusuvero aa ovimariva kaviranda kutja ukare nomwinyo muwa kako posia otjina tjitjiranda omwinyo muwa ongaro yomundu ngwi ngumuri pamwe okutja ondjaso kukunanukira koso kunanukirwa kutja oondu uno tjimariva Mena rokutja tjiwananukirwa iyo mundu mena rotjimariva tje omundu ngo tjipakaenda otjina tjimwe po tjikwao apandjara oviungura oove ngwi ngwemuvangera kena mena rovimariva vye okutja orusuvero komundu ngo handje rwaipi rwakururuka posia tjiweya komundu mena rongaroye mena romwano mbwekurisiwa oove mokara nomasa nandarire wokutunduuza kutja maende komurungu mena rokutja handje uno hange nomundu ngo tjiwatwarewa ovimariva uriri tjivyautu okuyanda uriri handje orusuvero rwapwire orondwi ndwaetwa ovimariva nu maruunguraye rukwao omundu auhe okutoora ondjiraye opuwo nu katuzire ooepaha atuhanika nu yaa.